في عنّا كتير بالزّمنات بالقرن الماضي اختراعات اخترعوا <hesitation> منعوزا طبعاً بي حياتنا وكتير- كتير مهمّة. في كتير اختراعات متل السيّارات، متل البوصلة، متل المطابع، متل الكاميرا، متل الكمبيوتر هلّأ صار laptop بدل ال- <hesitation> الكمبيوتر الّي فيو case و screen و mouse. وفي عنّا الهواتف الّي هيّ أهمّا شي الهواتف حاليّاً يلّي ما منقدر نستغني عنّا كان في أوّل شي الهاتف الأرضي، بعدين هلّأ صار الهاتف المحمول يلّي بِسهّلنا إنّو نحكي مُكالمة وين ما كنّا <hesitation> وبي ضلوا بي إيدنا التليفون. <noise> فا هوّ بي ساعد على الاتصال الدّايم بي رفئاتنا، بي عيلتنا، نتّصل بالشُّغل، فينا نعمل عليه شُغُل، <hesitation> فينا كل يوم نحكي الّي- الّي بدنا يا. فينا نوصل لبريدنا الخاص وبي كل سهولة وللوسائل طبعاً التواصل الاجتماعي كمان بي كل سهولة فينا <hesitation> دغري بكبسة وحدة فينا نفوت على ال email تبعنا نشيّك علي، فينا ن- نحفّظ البيانات والصّور، <hesitation> فينا نسجّل أصوات، فينا نحُط أغاني الّي بدنا ياها، في- كتير- في كتير بالهاتف فينا نستعمله الّي هوّ كمان ال game، وهيدا الهاتف ال- المحمول صار من روتينّا اليومي الّي بطّلنا نئدر نستغني عنّو صار كتير جزء من حياتنا وبتخيّل- بتخيّل كلّياتنا صرنا كبار زغار كلّياتنا صرنا حاملين هيدا التلفون المحمول لأنوا ما بئى فينا نستغني عنّو لأنوا بي وفّرلنا حياة أسهل بي كتير من إنّو نكون عايشين بلا تلفون.